<hesitation> bepandiran masalah guring lah ngini <hesitation> guring ni kan sebujurnya <hesitation> manusia kan kita ni urang ni butuh guring supaya awak sigar supaya isuknya kawa lagi <hesitation> begawian macam- macam supaya kada terasa uyuh nang habis apalagi habis seharian macam- macam digawi kan apalagi misalnya kaya ulun lawan kawanan mungkin masih anum banyakan yang digawi sehari tu apa kawa kawa kemana- mana misalnya ke ampat tempat berbeda ketu kan kita biasa nya tu ke empat wadah yang belelain habis tu nang digawi jua belelain kawa sampai lima kegiatan macam- macam lah ngitu berasa ulun tu <hesitation> yang pertama lah supaya kawa guring ni nyaman ngitu diliati dari matan ini nya apa waktu guringnya jam berapa, jam berapa guring na jam guring tu perasa ulun bagusnya ngitu lah nang meulah awak ni nyaman keina pas tebangun ngitu guring sekitaran jam sapuluh sampai paling- paling landung tu jam dua walas lah misal labih pada nang itu sudah taka jam satu jam dua ngitu tu sudah <hesitation> sudah sudah limbat pang pada waktu nang saharusnya ngitu na misal guring jam seitu tu bangun- bangun awak ni kada nya sigar malah kaya misalnya lagi uyuh malah ringkutan awak tu kada nyaman kawa jua kelandungan misalnya esok nya ada acara. Misalnya esok nya ada kegiatan ada agenda macam- macam kawa kelandungan na supaya kawa guring sabalum jam sa sekitaran jam sapuluh sampai jam dua walas tu bagusnya tu sabalum guring ni nang pertama tu kada melihat'i layar jar orang tu lah ulun jua tu mencoba bentar ngalih pang mencubai tu ujung- ujung nya taudak hp jua taudak laptop jua tu taudak hp taudak laptop tu na ketu- ketu pang lo sudah gawian kita sekarang- sekarang ini tu wahinian ni ngalih dah misalnya kada kaitu mencari ngantuk gin kadang- kadang malah menonton jua apa kah ditonton padahal ngitu kan kada baik lo meulah guring kada nyaman harusnya yang keitu dulu pertamaan kan mbah tu <hesitation> awak ni barasih pang yang nyata lah soalnya kadang- kadang kan kita bulik tu sudah apa malam banar dah bulik malam banar kemalaman mbah tu <hesitation> balum be ganti baju lah atau <hesitation> misal nya nang tahan banyu malam bemandi- mandi malam- malam kan imbah bulik gawian ngitu macam- macam bulik be <hesitation> bejalanan gin baiknya kan beberesi awak dulu mbah tu <hesitation> tilam wadah kita guring tu lawan sarung- sarung tilam nya tu di barasihi digibah- gibah dulu kan be <hesitation> be sapu lidi tu belidi tu digibahi supaya apa tu ngarannya <hesitation> pasir- pasir nya hilangan rigat- rigatnya ngitu kan lawan <hesitation> nang pasti tu tilam nya tadi kareda hiwan- hiwan nang aneh- aneh pang apalagi pampijit tu itu kada kawa guring tu nyata baik ganti gin tilam nya dah. Ngitu tilam tu baik kada tapi baik bantal guling seberataan sarungnya jua nyaman ngitu kan be seprei sarung nya nyaman ngitu tu hanyar kawa <hesitation> kita besiap guring baca doa lalu kan sesuai agama masing- masing kan bebaca doa supaya guring nya nyaman kada di ganggu- ganggu jua kawa bangun nya jua pas ketu na waktunya kan na bismbah tuh guring na misalnya guring nya berasa ulun lo <hesitation> kada usah bukan kada usah lah mun kawa jangan terlalu lawas jua misalnya guring sudah mulainya matan jam sapuluh ngitu kan misalnya tabangun nya sampai jam- jam berapa tu jam tujuh ketu kan jam delapan ngitu kasiangan dah kalandungan ngitu kan bangunnya baik kaya bangun tu jam- jam ya jam- jam lima jam ampat jam- jam ampat <hesitation> kesungsungan tu pang jam lima lah jam limaan sampai jam anam ngetu kan misalnya ini supaya sigar dah awak tu pas imbah tu kawa pagi- pagi kan apa <hesitation> beisukan tu kawa pulang mancari sarapan kah dulu macam- macam lah habis awak sigar ketu kan jadi waktu nya tu kada sayang kada tabuang ketu na kada <hesitation> kada bebuangan <hesitation> misalnya <hesitation> guring tapi ulun sorang pang lah misalnya bekisah nang daminini ya sebujurnya kada sebagus itu jua ketu na guringnya apalagi kan <hesitation> wahini kan ulun skripsian haja timbul kadada jadwal ketu na lo pagi ni kosong jua kaya <hesitation> sekandak haja ketu na handak- handak beapa ketu kan timbul. Tetap ai teguring ni jam dua malam kaitu kan jam dua hanyar taguring kena bangun landung bangat, bisa jam jam berapa tu jam sapuluh bisa tu hanyar- hanyar bujur- bujur bangun ketu na tu kan sebujurnya kada baik malah awak ringkut- ringkut kaya malah lapah rasanya tu guring malah lapah ketu na, harusnya kan guring ni mehilang akan lapah ni malah tambah lapah tapi ya ketu pang itu <hesitation> contoh nang kada baik lah nang- nang rancak ulun gawi <hesitation> wahini ketu nah soalnya na ketu pang kurang karida gawian yang gawiannya kada jelas lah maksudnya kaya sehandak hati kan mendong akan pabila ketu- ketu kan jadi ya <hesitation> itu pang nang kada baik lah guring nya jua meulah kada nyaman masalahnya handak nang meulah awak sigar berkualitas jar urang tu ya tadi tu pang sekitaran jam sapuluh <hesitation> paling landung tu jam dua walas tu sudah kawa guring lah imbah tu bangun lah jam lima jam anam keitu ngitu pang misalnya dari ulun lah misalnya guring tu sebelum- sebelumnya pas bahari- bahari tu normal- normal aja pang tapi ulun tu paling rancak <hesitation> ini tebangun tu batis tu kaya singkal rasanya na tu ulun bisa tekuciak tu ulun suah tekuciak pas ulun measrama pas jaman sekulah pas yang sma ngitu, ngitu kan guring sakamar ba ampat- ba ampat tilam tingkat tilam tingkat ba ampat ulun bakuciak jam basubuhan <hesitation> sabalum subuh jam jam berapa lah jam tigaan ngetu te tekuciak takajutan ai kakawanan nih. Kenapa an <laughs> bekuciak- kuciak kada papa ai batis ku sakit jar ulun lo mbah tu itu biasanya karna ini pang apalah sebelum guring tu kayu kayu kauyuhan tapi apa yo lah model kada sengaja tu na teguring nya teguring bujur- bujur teguring kada sengaja guring teguring tapi masih uyuh itu malah meulah bisa meulah singkal pang kada nyaman kea meulah tekajut na biasanya kan urang ada jua menyambat sebelumnya guring apa ngarannya olahraga lo becari uyuh jar becari keringat dulu misalnya nang keitu perasa ulun sebaiknya jangan apalah kada usah langsung guring ketu na <hesitation> beduduk dulu lo besantai minum banyu dulu banyu putih kan mbah tu hanyar misalnya sudah behinaknya nyaman sudah kada hinga lagi hanyar tu <hesitation> berabah hanyar guring ketu pang misal nya dari ulun lah masalah guring mengguring ni.